חצ׳ר אלמכּונאת זוג כּוב דקיק ואחד כּוב סוכּר תלתה ד־אלבּידאת נסף כּוב זית נסף כּוב ח׳ליב ואחד מלעקה צעירה בּיקינג באודר ואחד מלעקה צעירה ואנילה, פי ועאא כביר חלט אלבּיד ו אלסוכּר מזיאן חתה יולי אלח׳ליט כּריםי, זיד אלזית ו אלח׳ליב ו אלואנילה ו חرك מזיאן, דכל אלדקיק מע אלבּיקינג באודר ו דמְהם ללח׳ליט בשוי בשוי מע אלתחריק באש מא יגיש כּתל, צבּ אלח׳ליט פי כּאלבּ מדהון בּאלזבּדה ו רֶש עליה שוי ד־אלדקיק, דכל אלכּאלבּ ללפרן מסח׳ן מוסבּקאן עלא דרג׳ה 180°, ו חבּז אלכּעכּה ל־מודה 30 אלא 40 דקיקה חתה תנצ׳ג׳, תקדר תוכּזהא בשוקא, אלא חרג׳ת נזיפה תכון גאהזה, חלי הא תברד שויה, קבל מא תחרג׳הא מן אלכּאלבּ ו תזינהא כּיף בְ׳ע׳יתִי.